<noise> Nonushta uchun sho'r yoki shirin narsalardan birini tanlash orasida men shirinliklarni afsal ko'rgan bo'lar edim. Misol uchun mevali bo'tqa yoki asal qo'shilgan yo'gurt <hesitation> chunki u kunni energiya bilan boshlashga yordam beradi <noise>